Taka chitií nda kua'a ye nda jononói yekuāā, nda kala dañui ituu, jna ni kuu ñaña, jna ni kuu yɨyɨ, jna ni kuu <hesitation> jna ni kuu <hesitation> rrindi, jna ni kuu <hesitation> taka chitií nda iyo, te lujua nda kala dañui, nda kaai ituu taka ñayivi nda xi'ii, a-ama na ni kuu choko, ye naá kuu lo ye'ndei ore lo <hesitation> ino ituu, te lujua ñekuitai ye'ndei, te nda lakēēnchi ye kaai, modo ye na layaai jue'ni ituu, lujua ni kuu taka chitií iyo yuku, ye nda jononói yekuāā, te lujua nda kala dañui.